Salady no mety aminahy satria salady manko afaka hohagnina miaraka amina vary, atao sakafo antoandro. Raha mofo salady izy karaha hafahafa be mihinagna ananjy. Fa salady izy zagny mba hoe afaka ampiarahagna amina vary e, sady afaka tegna hoe asolo ro koa izy koa tsisy ro.